Makbiter dum faan duni, buhutin nere on be, tuwe feidi makbiter dum maya on duko faan dun jegut doe di makbiter man. Faan dun man on koje Coca Cola, koje Fanta, angkani jye marimap boh ten jamdi, tuwe feidi hadon di makbiter dun.